Raha Afrika Asimo ndraika zah mandritra ny herinandro, de <hesitation> lamba mevamevagna ndray hindaoko de mitondra zaho satroka de rayban a contre soleil a hindaoko aby si, de mitondra raha fitaova-pidiovana jiaby <hesitation> karakarahan'izany.